سل نه نوی اته نوی اوه نوی شپوږ نوی پنځه نوی څلور نوی درونوی دو نوی یو نوی نوی نه اتیا اته اتیا اوه اتیا